wonisun ak miidaasen wonshaaanaan feden sunii wojebise site baretokit wo ishi kitungua tomatoa tangawizia ,tangawizi ka dedia sun fa wojeebiseni kitunguu saumu fa wot jeebiseni bare tokit, woat midaafeno feet won shanaan sun bare tokiit wotjeebisite dubii inshiinen wot chirte akas daabdai waat ishi dur chirt ama maye chirt duum akas midaasit